अब टेलिभिजन कैलै नधेग्या माइसलौ तै टेलिभिजनम्बा क_काहै माइस अटाया कसरी अटाया हुन्ना तती नाना भाणाम्बा? अब कसरी बोलन्ना कसरी अटान्ना ताम्बा अब काहाइ बोलन्ना अब धेक्किनाछन् गी हाम्खी धेगन्नाइ धेक्तेनाइ भनिबन मान्या हुनोछ उन्गी लागि । उन्गा मनैनो यतिधेरै खुल्दुली खुल्दुली <hesitation> आया हुन्छ । भन्या अब नाना बालख्खै लागि त झन तासा खुल्दुली त कति कति आउनाछन् आउनाछन् । अब उनीहरुगी लागि कसरी बुजाउनु पण्यो आफ्नाइ भाषामी भन्नाखेरी अब एग त उनीहरुले अब क्या कुणा सोध्या छ जसरी कसरी काम अद्दोछ उन्ले सोध्यो भने तन्गी लागि सम्जाउनु पण्यो । हेर बा अब यो <hesitation> टेलिभिजनम्बा टाणा बाटहै एग स्टुडियो राख्या हुन्छ अफिस एग कार्यालय हुन्छ खोलेगो । ताभित्रम्बा माइस <hesitation> स्टुडियो जस बनागो हुन्छ एग कोठा बनागो हुनोछ तामी क्यामराले तैगी खिचेगो हुन्छ । क्यामराले खिचीबन त्यो तारबारम्बो जोडेर एक प्रसारण लाइन भन्ने हुन्छ । तै लाइनबाट है <hesitation> कति कार्यक्रम रेकर्ड अरिबन पछि बजागा हुनाछन् भन्या । कति कार्यक्रम ओइलाइ उइतिगै जसइ अब लाइभ इन्टरभ्यु अन्तरबार्ता जसा कार्यक्रम भया समाचार भन्ने बोल्ले कार्यक्रम भया तनी उसैतार लाइभै दिया हुनाछन् ताम्बाहै जोडीबट । <hesitation> इन्टरनेटगा उइगा माध्यमबाट दिया हुनाछन् भन्या अब कति कार्यक्रम रेकर्ड अर्यागा पछि बजागा हुनाछन् । तसरी टिभीले टाणाबट है लै काम अद्दोछ भनी सम्जाउला बुजाउला मु ।